A la e <hesitation> de tuti fasoŋ <hesitation> la taraadisiyoŋ nuŋ n ka lafi miŋ na wo mu tiya kere cuuroo le ti. I ka maanoo niŋ tiyoo tuu i ye a faji fo a ye moo. Sukuru bi jee, sukuru ti jee, ke <hesitation> ke, keekee bi jee, nono bi jee, i ka a miŋ ne a ye fenke haa,.